حبيتاً نقل لك نجمش نتقابلوا مع بعضنا ونمشيوا مع بعضنا البلاصة فيها هكا نفطروا ونعدي وقت سمحوا ونحب نحكي أنا وإيك خاطر عندي بشع حويجا و نحب نقول هملك وما نجمتش ما لقيتش وقت بش نقول هملك نحب نتلقى أنا وإيك المهم.